كان شت عندك قدرة خارقة بالنعناع على ايدهم على أي حاجة تحزمهم <hesitation> نحي لهم أي حاجة من قلوبهم <hesitation> ذكرى والا هدف والى أي حاجة في الواقع هم كاع تتحصن فيهم نخليهم أي حدث بكاهم شي حياته ولا ممكن يبكيهم في حياتهم، أي اشوف خايب حسوا فينا، نمزح.